كنت هختار حرية التنقل والسفر لأن دا برضو <hesitation> انا بحب السفر أكيد طبعا بحب السفر جدا وبالنسبالي بيمثل الحرية و <hesitation> لو اقدر أسافر لو عندي القدرة على السفر ف دا هيكون احسنلي بكتير توفير وقت وتوفير جهد وهيكون ليه مميزات كتير بالنسبالي